Zaho zane ty fieritreretako i manga maiziney, fahafahalala e, fahafahane haha <hesitation> fiertseretane lalike, zay zane ty fandraisako aze, fieventseventseko aze